To kakə ja dai ja jan ci abən lakwtu tawanka gaaɗa ja kawa naa ja ruwai, nda ruya naa au, <noise> ka dlama naa bəna kum kwa ta du, naa dagwdan kwa mashi be dama, ka ba dagwda bin ka ta abən ci gaada daama dadai awayu ja nən atu, ndo jigaɓ maa aa ta abən bai maa aa ta shar au bai maa aa tau bai se ja ja kuma ruma ja bai, ja ba na abən jan ja ta bi ja. Davanangu kaya ndo jigaɓ abəngu ngum maakə ba bai, ja mi ja kama naa ja ta abən gu tən daama ja ja raakan ja ii ɗa abən ja. Bikta dai wən dlam gara nən talaka aa bi au dakerr daci, aa ruuya dən aci amman aci bata bai da ci, lakwtu talaka ruuyu du nən aa kun nda wurrta du kətəɓ nda mashi du ii be wan dagwdau rrap ɗagai, naabai anjima rrap nən nda nai nda tlatli naa dagwdau, talaka ancu da gəne nən se bari daguda gaawa nən da gənyi To be ɗauwu ja ja dlamu naa ruwi ja nən ja ta bi ja auja, ja ba naa dagwda daama nən ka mashi da baaka, be daaman nda bənyi nda ba dagwda daman bin ja ta au ja, ja ruwi arrduwa ja ta bi ja, ja ruuya naa tukurawa ja a bi ja. Ja ruuya na au, marɗu naa au pata, ka dlama naa shaa naa akurrna. Ka ba naa dagwdan ka ni ka mashi be dama da pataskəm ka ci, ka ba bedaman bin kuma ka ta bii ci, ka deu Pataskəm nən ka masa be wam bai amman ci naa dagwda bi nən ka ci au ci au dlamən gara be atu dlamu gususku nda rumi ngum aa biwu wam bai, tiye bai babu bimu se dai davanangu dai nda godeti kaakasku bari di baya maadavən tən nda sa bone iiɗa abən. Kan ci ka ci abən ngum ka ba bai, babu ta abən gu men babu dagwela aci amman daise godiya ii kaakasku gaada bari, di ja. Nda ruyi dən, nda ba dən, nda təka ta gara amman ɗagai daman ma aci aa ta abən bai amma ja ta bi ja abən ja. Jaba bedama nənja mashi naa dagwda ja, ja ba bin kuma ja ci abən ja ci arrduwa ja ci tukurruwa jo ja dəki, ja dlamu ja ngezi, tawanke jan cin ja dlami ja dlamu lambe, ja dlami gogale dək ja ta bi ja, ii kunu au tən jaa palta naa be nawan dado naa atu, ko ja masu be dama baija palta naa atu ja ta naab bi ja, amman ɗagai ka mpe ci sun ma ci aa tau bai ɗagai ma aa ta su bai, ja kuma be dək kaakasku bari ja i ami ja tən ja ta bi ja domin ampani "ja ja" gərayi dau, iyaye ja waaci tlatla ja naa atu, maaci sabɗun da nayi vənya aabari ja ja to bi ja. Toja kuma gususku ngum jo bana injin baya waaci duuniya naa injin bai iyaye ja baai abən dək ii kunu ravan amman kaakasku dedija naa ja ba na kaarak gu gaaɗa gəmo gususku ja naaya di injin ja bənyi ja ci bija sabo naa kasən ja godiya ii kaakasku